<hesitation> Maromaro gny karazagna rah fandrahoagna vary ai, de <hesitation> reo koao, samby isagny <hesitation> ftoagna fampsagna azy matetiky satriao rah ôhatra zao cocote minuty <hesitation> misy cocote minuty, misy ny rice cookera- rice cookera zao rah ôhatra oe ti ahandro vary malakilaky de rice cooker ampiasaigny, de misy koa ôhatra cocote minuty rah ôhatra ahandro vôamegny le <hesitation> el' ela maska regny matetiky cocote minuty ampiasaigny beky hampalakilaky azy ho masaka de misy koa ndraiky ny raha tsy maska koa tsy <hesitation> ôhatra ilagna embokoafo de na ôhatra oe ilagna vapeur rah ôhatra oe ilagna lafôro, iregny zagny le matônga samby isankarazagny le ftôvagna ndraiky fotôagna ampiasagna azy.